طبعا السلام الكامل ده شي مستحيل تماما، لكن ممكن تصل لي حالة قريبة منو، فانت ما ممكن تتوقع من كل ال- مجتمع انو يتصرف و انو يتبع القوانين و يهتم بي <hesitation> حدود ال- <hesitation> التانين، لكن ممكن تصل لي حاجة قريبة لهو ما هو ذاتو بس قريبة.